Afaky amboary antrano ao avao aloha hany hita amy hotely rey fe la mila ianara ianara tseky i, ianara tsy haiko manenty tele le mianatsy le na manenty raha. <hesitation> manotanitany amy internet. Le afaky ianara aminy i la atao ampihary antrano ao amizay koa.